اللغة الأم، أبوي وجدودي كانوا اللغة العربية، برضو يتكلمون اللغة العربية، ما-ما يتكلموا لغة ثانية غيرها. فهي أفضل شيء، إنا نتكلم اللغة العربية، لغتنا الأم، نحافظ عليها، ونتوارثها، ونورثها لعيالنا، ونخ-وندرسها للعيال، نخلهم يحافظون على لغتنا الأم واللغة الهوية، وما تضيع وتندثر مع اللغات الأخرى.